Kachhu log mante hain ki bahut se log ki avashyaktaon ko prathmikta dena aur naitik hai kyunki isase samaj ka samuhik bhala hote hain. Jab hum adhik logon ki madad karta hai to samaj mein samriddhi hot ha aur khushhali aate ha udharan ke liya sarkar ya samajik sangathan jab bade paimane per yojanaen bante to unko uddeshy yah hote hain ki jyada se jyada logon ki labh pahunchane bhale hi iske liye kuchh vyaktiyon ko ichchaon ko tyagana padhen. Vyaktigat adhikaro ka samman dusri or yah tark bhi diyo ja sakta ha ki vyaktigat adhikaron aur svatantrta ka samman karna bhi uthana hi mahatvpurn hai. Yadi kisi vishesh vyakti ki jaruraten puri karne ke liye bade samuh ki jaruraton ko najarandaj kiya jato hai to yah anyay ho sakto hai sabhi vyakti ko anek adhikar milno chaiye.